Raha agnatin'ny firamanidina aho ka fantako hoe tsy place-ko io fa placen'olon-kafa, dia magnantso ny tomponandraikitra aho mizaka hoe azafady arô fa placen'ologna tafapetrakako ty fa tsy anahy.